<hesitation> Tombotsoa sy voka-dratsin'ny sakafo hoanina manta, ny tombotsoa aloha zany ah de tsara tsiro kokoa ny sakafo hoanin-hohanina manta sady betsaka kokoa ny otrikaina azo avy aminy raha hohanina manta izy isan'izany ny voankazo, fa ny voka-dratsiny ah de <noise> mety hoe makarary kibo ah, <hesitation> mety hoe mahabe kankana satria mety hoe ratsy sasa ihany koa le sakafo revo hohanina manta.